اول ما افكر باللون الاحمغ، يجي ببالي علم العراق، علم العراق الي فوق دائ الي فوق دائماً يكون احمغ ، فكبل مباشرةً تفكيري يغوح هناك - واضافة إلى الشماغ ، الشماغ الي هو احمغ وأبيض ، هم كبل تفكيري يغوح عال عالشماغ، لان ليس القومي خلي نقول بالعراق اويعني اللبس ال الدارج